أكيد التعليم مهم للمجتمع، يعني دون تعليم ما في تأسيس أطفال، ما في نمو فكري. ما في وزراء، ما بيكون في دكاترة، ما بيكون في مهندسين. البلد أو المجتمع ما راح ينمو، ف لا بد من التعليم لأنه مهم للمجتمع.